Kalu torang di sana tu tentang kuliner tu paling nikmat kalu bacerita kuliner tu tong biasanya kalu bulan-bulan puasa karna di sana tu memang kampong-kampong islam paling banya jadi setiap sore tu memang setiap jalan memang ada dia pe kuliner-kuliner jajanan kaya memang kaya panada itu tu memang paling enak suda apalagi <hesitation> tolor gulung deng segala macam makanan-makanan yang ada di sana karna di sana tu dia pe takumpul satu tampa tara kaya deng di tampa-tampa sini tu ada yang di pinggir-pinggir jalan ada di pinggir-pinggir ruma kalu tong di sana tu biasanya satu kampong samua satu pulo tu di situ tampa dia pe pusat pembelanjaan deng tamba dia pe jajanan-jajanan biasanya orang ba bali di sana tu panada deng risol apalagi risol di sana tu dia paling enak deng tamba kalu jajanan-jajanan sulawesi biasanya tu coto makassar itu makanan kas daerah sulawesi memang kalu jawa kan biasanya gudeg opor ayam juga bisa jadi kalu jajanan-jananan di maluku utara tu paling sering memang dia pe tampa-tampa jajanan tu memang tarada kalu hari-hari biasa kalu setiap bulan puasa tu memang makanan-makanan di pnggir-pinggir jalan satu kampung tu memang ada tapi itu satu pusat tara kaya deng di sini-sini.